اهلا بالعريس، صباح الخير، وينك؟ كلمتك على التليفون يظهر لي مازال مسكر مزال ماحليتوش قلت خليني نخليلك الميساج، هيا مبروك يا سيدي مبروك مبروك الحمد لله كي تهنينا عليك برك، ان شاء الله تكون بخير واعمل جو عادة غادي. باهية البلاد هاذيكا طيارة عاللخر كلمني حسيلو واحكلي قداش باش تبقى غادي وشنو هو جاوك <hesitation> وان شاء الله الطقس يكون باهي.